Njuɓɓudi sonar nafata ko laaɗe njahooje e nder ndiyam ngam ɗe ngannda to ɗe njahrata. Ɗe ngannda kadi kulle ngonɗe e sere laana ka. E ina walla kaaldigal hakkunde <hesitation> yimɓe wonɓe e maayo.